जेविक सब्जिया तब महंगी होती हैं। क्योंकि जो किसान होते हैं वो इसे खून पसीने की मेहनत से लगाते हैं। और काम करते हैं इसलिए ये महंगी सही है।